Fikarakaraina zaridaina asaina ny tany ah de fefena asiana fefy tsara ah de alaina ny voninkazo de atsatoka eo amin'ilay tany ah de ampiana zezika de tondrahana, de rehefa lehibe ilay vonin-kazo ah avaina matetika, izany hoe asorina ze tsy voninkazo miaraka maniry amin'azy eo de tondrahina isaky ny hariva.